Yeah when you get ley key for the identical lock you will put it in to the design hole ley hole that is design for the key so when you put it the and then you will try to turn it to your your right so when you turn it you will find ley lock open.